Naján kuxuu kué kayii ján kue ndavaxu kuenta nakeján, hixo ña'a kue kaixo ovani ndukuxu yuku inani tonadan ndeya'a kachi mexo'o ján ndubuján ndakuxu ndujun xun ján ndakuxu ndukuxu ndakuxu chi juan kue kayi, nduu ore yanguixo onaján naján ahi yijuni tuyuku yukuyaján chixuu ya'a luku imi'í yexuu, nakuu yuku miján na yuku mi'í ndute ján takaján yuku miján xhixo iniyexu xuchi ján kue kai hixo'o oye njumi najan nda'a ono meni yuku kutanaxu yeko yanu niyendu ján koxodono inixu no'o iyuku ján.